وبعد ذلك <hesitation> لم يستطع إعطاء تعويذة أخرى لتكبير نفسه وإعادته للحجم الطبيعي، ف <hesitation> فكان ذلك كعقابًا له، فقد عاش مع الجرذان والحشرات الصغيرة وكانت متوحشة جدًا وكانت لا تسمح له بالأكل حتى أنه كان يهرب خرف- خوفًا من أن تأكله، وهذا كان عقابًا له عندما كان يو -يعذب الحشرات والفئران والجرذان.